بحب الجطوسة لإنها لطيفة ومستقلة، لكن في نفس الوقت تحب الرفقة تحس إنها تساعد على تخلي جو هادي في البيت وهادية واجد وكيوت وتحب اللعب وتحب الصغار ونضيفة وما تعملش حمام برة.